Namna ya kuwandawa ubwawa iyantu ya kwanza upengu woto ngepigesi au pamka, ka pamka usendu mkaa weka pamota weka pijiko kaweka pijiko pali pali nkwizizi notuka pembeli moto usenda kavwi konga nichi biliti upembu moto ngawa apembu moto wika panzi enu kuendelea kukol kuwaka usendu muchila koweka pau mulupule ngaweku mulupe anju kuu kusola masola ziyo ngama wei ichuche chani usola ngawa sola enge paapa moto utaka usenda sufulia kuwika manzi uteka ngawa teka use nwemika ikumusilia kwanza ili manzi wayai kuchemka waya kutopota ngaya topota engu muchele wane tiufula tiu ngana ufula enge manzi mumwi iya topota nai ikumuchele ngana ikumuchele pima manzi ngana pima manzi engi yatosha njika mafuta nganaika mafuta utaya ngana utaya utayo topota paka manzi yasila Ngamani yasila apano ugeu- ugeuza ngana geuza utaya kaili paka manzi yakwe yonsi ngaya pwayo simansi inje pola ngana njepola injika pansi injika moto papela ngana iku moto papela au injika pansi kusu kweika papela moto naika pansi au papela nganaika papela mtaya ngata daika tano ngana ichi nautava ka daika tano inji tishu moto ngana tishu moto panu pakuwa nayo kumu vyombo. Pilau kaanda pino kaandaya pilau pembu mota ngata viviyu kwenu pembu moto tenga sufulia nga tenga sufulia senda mafuta njika mafuta papwe ngene taanda vitungu swaumu, tangawizi, nguwa nyanya, kaloti, kitungu maji ni viungo vinina ngana avivyo muumpi kanchika mafuta injitili chitungu maji, chjitungu swaumu chini chiti kanya nachi tungo ni tangawizi kologa ngana kologa Mabadilika langi kana badilisha ningacha badilika langi kuu tita lumuchele wani chiufula chiuwanika pamuzanya ilu chuluzike manzi, engene na naomba vivyo sendi chiungo changanya muumu pano muumchiki muumu muli sefulia munu chiiki vitungu nachan nacha changanya ngina changanya ivipya nkologa nkologa ntai vitopota kwa mdaa niza nai kumuchele nganizi kalanai kumuchele enge manzi yaya yamuchele yaya enga maka ntiika paa mbali ngana weku nai kumuchele nanju kukologa kologa utayo changanika nikane ningo ni viungo vivwi ngamvi visela kuwiki visela mchanganye vichanganika ka neni ningo baada ya mdaa senda manzi yaya injika muum pika ngana ike mpima manzi ngaya vula sembechi nono tisha ngaya tosha nayataya natupika ngana tupika vyanzu kutopotaa vi kutopota paka manzi yeuma ngayuma geuza ngana geuza Naika kakaili uma kabisa nkauma kbise ntisha naika pambali